كنعتقد ان الاطفال كانو سعداء يعني شحال هادي حيت مكانتش التيكنولوجيا او كانو كيقدرو يخلقو بزاف ديال الحوايج يعني كيخلقو السعادة من اشياء اللي هي بسيطة ماشي بحال دبا كاينين بزاف د الحوايج اللي متوفرة ولكن مكيناش السعادة بالنسبة للاطفال